Qaychi judayam eski va noyob uskunalardan biri hisoblanib, kesish, qirqish vazifasini bajaradi. U ikkita o’tkir tig’dan iborat bo’lib, plasmas va metaldan, temirdan tayyorlanishi mumkin. Va judayam ko’plab <hesitation> sohalarda foydalaniladi.